Lesdi ayalaandu yandi ɗon mari kittolde bana liyo maɓɓe, bana chefat paay, bana soda bret, mboyo ɓe kutinira e kusel ndiyam e kulinaariiji maɓɓe feere feere ɓe njonnga.